<hesitation> gueno kiau nik biu nsijiñ biu nik mas lamang o a veces pues nkjuande de biu kiua katus pues biu nik mas lamang nijiy xiau taui y como kiau ya tajii pus ya casi nip bale kuent taui asi chjijiñ kiau ya a veces a veces kanuye gua lasijiñ niña nik mas lanaung nik kuent mas lamang y si ya cuando lalegeng es cuando a veces cuando cuando lagua kuent porahi ramus a veces lagua rio verde pik tamasopo o cardenas kueje pues bi ya lai pues kuent kachijiñ biu restauran ya pus nda njiy ya pus ama sijiñ o a veces nda kueje nda pescado a veces nda menudo o pues deveras lo que nda kuent nda mang y ya pus biu kueje o nda refresco o nda agua uaunque sea mu u de asi mu agua asi natural o agua asi de sabor que la piña kiau mas lmang es el agua de limon este de limon o el agua de melon nijiy kiau a veces kun lagua kiau a veces lataung de piña o aveces que sea agua asi de fre asi de fruta kuent natural y pues es el kueje ver nep naung o nda filete. Asi de pescado o algo asi que nda nda lanaung porque bi kueje lejeng ya kajuay kuent o aveces kul le pues kiua nda quisiera nda aveces nda nep lanaung y aparte nda nip pues kiua nip lai kiua nomas lai pus ki aveces nda ki atun pero el atun njuande aveces nda lae nda torta con huevo o asi con asi con papas tauin nda ki torta pues casi ni nep jut pe lai kuent verdura aveces tjua nda lechuga aveces nda ki repollo pero kiau nep mas kuent lamang pues es kuando nda lalejeng bijiy nda naung y kiua kuent katus si kuent lai nda lanaug kun ame pus ame y pagas pus casi ast cada ocho dias kuent pus ya kueje ki taji ya nip bale ltaung pus ya aveces ltaung nda kilo de pollo kueje ya tsui nda ki frito o aveces tsui nda ki caldo pus ya un kilo kanuye gua talejeng kuent para naug pus aveces ya taji pus ya nip tame mas nau kuent ya ast cada kueje kit liyet tamedat asta cada año kuent ne njuuk o aveces ya casi o veces ya kueje de pasada anedat ya todos llegan el veititres de diciembre ya samadat el entrando el año. Ya samadat pues ya ya otra vez ya kuent taji lameju aveces ya juenk kiua pus aveces lagua lanudat pue pik nduanat ljajau ljiajau kajuay lagua aveces lagua ast san luis <hesitation> tsesku lagua lapadat y ya pus kueje stajenk aveces lagua quince dias o aveces tres semanas ya stae pero kueje en la ciudad pus bi ya bale nep lai nda nep naung pues si pero puro kuent tamen o aveces kueje nda nip laju u nip lame nda nep ne kuent biu donde nda meju pus tiene que ntaung riat tiene que asi riat kuent nda lme ntaung mjie nda ma ntaung kuent nda nep naung porque ma porquenda kuent pus kuent nep nmau nep kuent asi nda ne asi porque aveces nnda me njiñ akiuang cuando nip mje estufa pus nda lame ne kun akiuang o con ru ki xpikuep ke lejep carbon.